مشروبي المفضل هوالقهوة العربية، تحضيرها سهل وممتع، أول شيء أجيب قهوة عربية مطحونة وأغلي موية في دلة، بعدين أضيف القهوة على الموية المغلية وأتركها تغلي شوية. كمان أضيف شوية هيل عشان تعطي نكهة مميزة، بعد كدة أترك القهوة تتخمر لمدة خمس دقائق لما جهز الفناجين أصفي القهوة من الدلة وأقدمها مع التمر.